Ny fomba fiketseha atody aloha volohany de vakinao ny atoly, samy mana gny fiketseha azy moa zany gn'olo hoe vakiana atoly de kapokapohinao i fa manahiky ny anakah zao tena fiketseha atody tiako tetitete tamatesy am'tongolo de t- afangaro amin'ny kapokapoha igny ao de bakeo afanainao menaky mandravitai- mandrapivitan'ny kapok'atodinao de lafa hainao mafana soa menaky sady fa vita kapokapoka elabe koa i amin'igny arotsakinao am'zay atody de hainao fa may soa ambaniny ao avalikinao ambany koa i raiky manta to de après ataontsika hoe cinq minutes na trois minutes farafahatarany de fa masaky atody igny zany, zay ny fomba fiketseha azy sady mahasoa azy.